Xkuꞌn c̲h̲ixkwaꞌ ic̲h̲ë mginn xipchaꞌs, guꞌn nak degilxkabná nak guꞌn c̲h̲uꞌnn mginn nak <noise> ganeꞌc̲h̲ xlëꞌts man knu gan ba zak ku xipchaꞌs, nako lo yag ota x̱id ita, x̱id pxiꞌd, lay yu, x̱id gix o diꞌltsa bata xwiy man knu zak tsu xipchaꞌs. <noise> ga dzekna c̲h̲uslo man stseꞌ man ic̲h̲ë gix bidz lac̲h̲ yox o dele bekwaꞌn sdza'l ldo' man, ga dzekna lëꞌ man c̲h̲uslo c̲h̲iskwaꞌ xipchaꞌs, ber bitser ndaldoꞌ mbidz xkë man loxna unu or gwiyma pchaꞌs zaꞌksadoꞌ nak xipchaꞌs man knu yu lo yag o dele ba xwiyma, axta lis nak lën pchaꞌs, gana xneꞌ minn tipta chop chop mginn c̲h̲ixkwaꞌ pchaꞌs, bitser tib mginn mach gana tib man gus man xkë c̲h̲ixkwaꞌ xipchaꞌs stib stsëꞌ gix stib man c̲h̲ixkwaꞌwu axta xielowu wen naku.